कागज बणाण खातिर पहले लकड़ी का पल्प (गूंध) त्यार करिंदां, जोकि लकड़ी का बारीक रेशा होंदो। ये पल्प मा पानी मिलाके एक गाढ़ा घोल बणैंदो। फिर इस घोल ने पतला फैलाकर सुखावांदी, जैतकि एक पत्तर बण जांद। इस पत्तर ने दबाके और सुखाके चिक्कन कागज बणा जंदा जैसी हम बाद माजी यूज करी सकदा।